اول حاجه عشان اختار صوره مميزه يبقي اختار مكان مميز وخلفيه مميزه للصورة يعني الراجل يقف في مكان شكله كويس يقدر يكون خلفية لصورته, تاني حاجه هختار وضعية بتاعة الشخص نفسه هيقف ازاي بحيث ان هي تكون صورة جذابة للعين وهظبط الابعاد بتاعة جسمه والابعاد بتاعته مع الخلفيه بتاعته عشان يكون في تناسق بين الصورة